بالنسبة لي نحبذ الماكلة الساليه على الماكله السيكخي خاطر ياسر الماكلة الساليه تعطيني دي جو سبيسيو <hesitation> تعيشني اللحظة نحس <hesitation> نحس بروحي ديما ديما <hesitation> ماشية حتى كيف تمشي في غيسطو ولا في قهوة مع صحابي ولا حاجة دونك اول حاجة نراها ديما ديما الساليه منشوفش جامي كان نشوف السيكخي بون مش جامي اه بون معناه ساعات الاكثرية ساليه